Ny kolotsaina any Allemagne dia ry zareo Allemagne dia mihevitra ny tenany fa avo firazanana mihoatra ny zanak'olombelona hafa amin'ny firenena hafa, ary koa tsy mba tia an'izany olona tsy mianatra izany izy any amin'ny toerana misy anazy fa tokony hianatra daholo ny olona rehetra.